כנפדל אלספר בלקטאר، עלאש؟ חית יעטיכ פורסה תשוף אלמנאט'ר טביעיה ואנת מרתאח בלא תעב אלסואקה ולא זחמת אטריק כתקדר תקרא، אסמע מוסיקא ולא ע'י כתסתמתע ברח'לה، אוא חתה אלרח'לאת אלטווילה כאתולי מומתעה אכתר חית כל מחטה כאתג'יב מעהא ג'ו ג'דיד، אוא ובאלניסבה לי אלקטאר וסילת אלספר האדיה ועמליה פי נפס אלוקת.